Zato, siva amby sivam-polo, valo amy sivam-polo, fito amy sivam-polo, eñina amy sivam-polo, dimy amy sivam-polo, efatra amy sivam-polo, telo amy sivam-polo, roa amy sivam-polo, raiky amy sivam-polo, sivam-polo, sivy amy valo-polo.